Ullundu gollorto leeɓi ngonɗi e seraaji hunuko mun ɗi ko ngam memde huunde, anndude huunde nde no nde wayi, kañum kadi e anndude woɗɗungol huunde nde, hakkunde mun e mun.